Náfá porëtabël címpun batëri. Mëënká batëri porëtabël káaleemp. Uler uwí mëënkee porëtabël, pëëmbatëri címpun pëëcak uruka leemp. Këëntas kampúus këëruka përir pëëleempëna pul ţí biwínjí. Porëtabël, á umintero uncí ţël, mëënjá fok këëlenţëná ná iñaan këëruka teelar ná iñaan cíwun náfá porëtabël